Mimba ipiseva o ine otimbova <laughs> jaeko ñavaeta mikure, mika, taji ine, timbuku, mborevi isoo ipiseno, erei jejeve amoguereta yau no esa jae jokua yanderembiu kua mborevi so. jae jokua tumpa ombou maerara kurai tumpa ombou kua ivipe, erei jae jokua jaeko ioko vi oiko yande naturaleza pe no ivi ipope oiko paravetevetevi.